Do të fillonja një stërvitje fizike intensive muaj para nisjes për me rritë rezistencën time dhe adaptimin ndaj distancave të gjata. Do të mbaja me vete një hartë të detajuar të rajonit, një GPS, dhe do të studioja gjuhët lokale për me lehtësu komunikimin me popullatat vendase gjatë udhëtimit.